טראמפעט ארבעט אזוי מ'בלאזט אריין ס'איז דא קלענערע לעכער, גרעסער לעכער. און ווען מ'בלאזט אריין און די, ס'קומט ארויס די קולות דורך די לעכער. נאכדעם <hesitation> קען מען זינגען א שיינע ניגון דורכן צושטאפן אפאר לעכער, עפענען אפאר לעכער, וואס דאס מישט צוזאם די קולות און ס'מאכט, קומט אויס א הערליכע ניגון.